Ə- sənda yo i aku ngyakə ngyar ndəu gagaɗa, nacha ngə ndə nda o pəliya ɗa huɗəma cha, eo ngya jam ana cha. A cho nəu ɗa gəzhi wa, ya a yo nəu nyi na gəzhi wa. Ndə nda ma ka na usama, cho dluutsə na ana hirgyaɗi. Ndə nda a da cho mbukə wa. Sənda yo i aku ngyakə ngyar ndə nga. Ndə nda kwa ləvər hyel tsəu, ndə da kwa ləvər hyel gagaɗə gagaɗa. Amma ndə nda akwa tla gəzhi, a da yo i nyi pa apa a wa, a eo ngya na cha wa. Ngam mya? Ndə o tla gəzhi, a da cho <hesitation> a ko nau ngya na ha wa. Mangə cha nar nghə ngyata nghə ta na, anə yo shili, pam mbwa da ko nda ki la a nyi ti, a fartə ha a kə ma a pa apa a. Amma ndə nda yo i ndə nda o dəkar ɗa jiri, eo ngya aku jiri jirikuru, eo ngya aku hirgyaɗi. Cho na na a jiri, yo nə nyi jiri. Amma ndə nda, saka ngə kəlda cha nəu ngha ana gəzhi, a da ndə nda wa. A yo i chul ngawa ndə ndə pa apa a wa, a yo i wa. Amma ndə do pəliya ɗa huɗama cha, eo ngya aku jiri jirikuru, a cho mbukə wa. Ma ea a cho hiwanda ɗa ɗufwa cha pa apa a wa. Eo təkəya səu nda kushiu ko u pəla ka ana ndəu təkəya ana kuvangha. Njirawawa a na ya, ɗa nyi sa ndəu, nacha ngə fəu səu aku wua. Ma ngə ka ɗa nyi sa ndəu, zharzhar nyi ndani, tsa a kya huɗamələm ko dləu To nacha ngə ja, ngyakə ngyar nji nda yo i ea ngya ni nga. Amma ndə nda o gəzə ndəu aku ta cha a yo gwa a wa. Ndə nda o gəzə ndəu aku ta cha a yo gwa a wa. Ko gəziya aku ku ɗufwa ka, ngumm ma a ko hanyi hanyi mər hanyi məɗəfa ma a ko hanyi hanyi mər hya makərəu. a ko ndər na ndə wa. Mi ngə ənga? Ndər dawa dawa mər ngə ko mər na də ənga? Naya a yo i chul əngə wa. Ndə nda eo ngyata ea pəlpəlkər ni, a cho gəzə ɗa aku ta cha wa. Naya tsəu a yo gəzə nyi aku ta cha aku ta ya wa. Ko la a ko i cho i ɗa wi nda cho i kərnyi, naya tsəu yo itə nyi, wi nda yo i kərɗa. Eo mər sə zhang a kəpal da aku pama ea wa. Chul nji wi nga, ma a hyel tlakəu o ngatə məsəɗakəkur na cha bale mm məsəɗakəkur ana nda, bale naya ndə ya. Yo ngatə məsəɗakəkur ni, ya ma məno mər mər ŋgə kuma, anə hyel ngə məno hətə nyi səli. Ma aka mər əngə wa, a ko hətə nyi səli anə hyel tlakə wa, ya kuma a ko ɗa ka bazhinya yesu wa, a ko taɓa ɗa ka bazhinya yesu pa apa a wa. Əngə ja, ndə nda yo ngatə məsəɗakəkur na cha nga na cha nga ndə nda o pəliya ɗa huɗama cha, o char ɗa hirgyaɗi. Ma ya na usama, cho dləutsə ɗa ana hirgyaɗi. Bada ku pəla cha cha uya sərsuma, eo təkəya ana cha.